Mi ra nme ghan bim osighe iiki ologhi omi bin kodigh inom mi ra/dighi ghan idipho mi ro daph ghan ipe pho oye pho oye pho r`ani oghaaph bo ny ma gbaghian bo acegheri mo mi adighi mo ke nighe ni ku mi adighinaan ina edi emuneniom iraar mi ra dighi ghan odighi ariir iphen yira roguph ghan bo epogh po sch osighe isaar ku okiri onon oru pho ku omar abulogh ku osighe obpurogh rogogh pho oguph bo ku oki oko rekpepere pho otu ologhodi ophon pho ku odighi ghan bio odighi pho opo mi radighe gham bo raloogh ni ken dighaagh iboom loor esi atol ade ku mi akaaph la arighi ami ku romilogh edighi iyaar di mi me sighe loor ani akwom odighi pho ku totoru amem mi ratol ghan pa otu odighi pho aami pudi mem di odighi aaru mi kia adighi odighi pho opo pho ku odighi pho ophon madighi m maar di mi ma tughemi ni odual awe di mo maar odighi bo de otu buo abidi omoogh nmuny di abidi obile rotaghem ani ku anmuny pho abuen pho iini amem olo ologhi abaal ku ra sighe ghan yaar ko oru ungo ani imi ro ode otu mo dighi otughe mi ami odighi pho ophon. Ku loor esi odighi pho opo mi ra dighi ghan bo mi ma sile atw aakpomoghi ikpoki mi aknghuron dighi di mi r`aal araar odighi pho esi pho mi ayhuughon bo kelogh ni dighaagh iboom recogh ni dighaagh ki ngo iimi anmuny pho ani rokim askul ro kim odu iitughe ibaghomi i/lo bilken abumor ami mi ma kpe anaan bu di ro kugho gogh raar anmuny ehma pho mi makpeanaan ni bull rotuugha gogh raar ghalomo ra aruumuen ken di mi amiin mo okpe ologhonaan adighaagh mi asughiogh mi ken alogh pa otu ibool pho ami otu odighi pams nii ascere oomo pho ayoor otuugh bo iduon rodighi ghan iduon pho iidighi pho mi antugh bo iduon edighi iidighi di mi coghonaan iny dighaagh iboom emiterm eboom iyaar sien aghudum mo ami ilo edighiedighi ku orele sien ehma pho okitonom ku opuru we ilo ami awe odini di kutue ini okaaph mi alogheeri ni mo oomiu awe ku ropoghaan ghan oye ko rulin kuolo ane odini di ko tue ni okaaph mo oony pho ophon odighi oony di amoogh ibaghami loor esi di odi raar di odi raar ighi ghan ku ohle edien di fbaghami nyodi i/loonaan.